Ka shumë lloje vallëzimi, si baleti, vallëzimi bashkëkohor, tango, salsa, hip hop, vallëzim i lirë, vallëzim i barkut, vallëzim folklorik dhe break dance. Çdo stil vallëzimi ka karakteristikat dhe teknikat e tij unike.